Gorko fotti be debbo ha babal yarugo njaratedam, be jodi be yewti sai be yidi ko'e mabbe be bangini be be jodi be danyi bikkoi duddum.